जब कोई जॉब लें को इन्तेर्विएव होलु तो क्या क्या तयारी कर्णकी हमने ते कंपनी कई बारे मे पढ़ना की क्या ची कंपनी मई किसलिए काम करनी होंदी और हमारा क्या मकसद ची कंपनी मे ओनकु ये सब बतान इंटरविव मा